La kotaq chikop taqee' loo' nkii nkib'an sa kiwiib'al sa kipaat ruu' xaq chee' taqee' ruu' xaq re'e ruu' kotaq q'ab' chee' y je' kotaq q'ajas nkiraq reh wul moo nki nkikorpiim la sa kiwiib'al reh kiwii' kii reh kiwii' kotaq maloj reh la kotaq ch'ip taqee' la chikop taqee' kirupana je' laa' nkib'an ki kiwiib'al la kipaat